Teqjeq ju puerta ruk' ju llave chumo aves kekkanaj pjuqchoch kkämjul chi wu puert qjaq chi wu llave ruk' wu puet jroq tjaq wu puet koves ko pueton xkujokul k'chi chu wu porton aves tjeq k'chi tlawi xkujok pukuat pero llave xqyok rech tjeqrib' wu puet si no xkujkanaj afuer ke tew aves ke tew qb'anik pero eves k'chi ko qchoch kojok pu wu jay mq'enk'chi nu' ruk' wu llave kojokul si no kuant kojokul porxin jay verda mesmo xkuk'isok por xk'in jay verdad porke nuch' tlawi entonses ruk' llave si o aves xaq' pasador nu'awi ya raq ruk' llave kolik'ju llave chemo tostaj jun adentro jun